Fitaovagna fototra haiko sy hitako amina fiara zao: la roue, pare-brise, pare choc, carosserie, dia eo koa ny jiro, ny rétroviseur, izay. Izay zagny ny raha hitako hoe fitaovagna fototra amina fiara.